Kijo kichibhikia yuju mwiri <noise> ni bhughai bhughai bha maemba na na bhughai bha mmanja na bhughai bha makhani na na kishukuri maemba ghakora ghabhikwa rukwenyi ghashe ghabhikiwe makombe gharighwe nikyo kijo kyebhikia nguju mwiri wapfwo.